Pues ne nikilnamiktok noawelita iwa nomama kusarowaya de ke de pitlatl, iwa axan yaya kusarowa de plástico, antes amo, antes puro de petlatl, amo ne ntaya ke kachi okixikowaya, iwa axa sa ka sa rapido modesgastarowa.